Mu irugam arum mini mu irugam arunun mini’ ma ngu maku okukwu ki ge shiri nu ola mu umuru arum ga un irene obopo ha ji ga obopo naga nesezi rune, ha orunga nu mini ham bu obu oriyala ngwa ham beji na reun ke ya wa bu yi wa yo oreya ovesha ha qwishie ovesha guru maku ham kishiku ya ehile yo ovru maku orete nde ye ji nu irum mbu le leqkwa banku tu ga guru ha rugua be ri ga na barku, yiwa yor oveta bar ya bitakulu ba ya, mbu halo gisi ga bonku nu oro yi wa ya guru ha bitakule ba ha ba turu, ha un ireme mini ham azi arune agwagbe like nege olu suga mini ya zi na atikpa rike, abaka mini yega nsobu ka gila nu ki olu nese onye yi mepkalue, ki egwi saf ori ha un ma omega egwa burule na obuha ochuluso ruhowo budu nu joham Egumisi se ga nu obpo ham egwgbe be ye kam ega misi bu guru ku ehu guru mesho mini baku ya nuo wan so ma hakam ma ehi mu digem besi ma hi ba ka kolu ihi ome egwgbe ma a riri ja isiri objo a na rune wone ha baka mini ma ji iriri, ham ma reum ga elri ya se ham guru obopo k. Mati mba neme mini sizi guhia iriri kam bubiri bubi guwu hira guru gi berara sezi with ha ye ji diy ji nu reme mini ehi eshia ya oji ra ya osi mini, ovuwa ma obpo ham osi orsa haram berara, odulu ha si oun eli mini, he ya dasiri ham amenka obopo budu ha ki berera ba ki nu iha wa bia renu ha si maku ham neleka egwgbe wire aji na reun emela orekulem ajiri ihia guru ha molenu tausigua taisigua oruatu awenera madi maka mini bele oturware. Osa zi kulo gwa gwa han nu ogbuma ya because orieku aja ri oshi ogbu ma rike osi na ralu ogbulom na oka so ihe ishe kula owenre ha kuga ne se nrenu be guru ha iron ki le nelou gaga na abawa nu irieme guru ishe ku ham. Ihe ye sezi ham sezi bumeku ham beji busuma guru nu resemun nu chicki la ki mag labuko be rikulu ajari ihe gama garu hia gusha maku guru mdonu ka tishe ku bara bu le mbag ale mini nesi ela ku zi nu mini nu mugu onem so ba iremi mini ya la ye si nu enlilu na eme hia baku eme nu enolu subu nu ah be regu kam alu gwema kulo su bu aguru hiaji na irenu guadanwu eli mali aha gudanlu mba su bu maku ham aji gusu ba enllu mati ali gusulu mba muburu nu al ga onu ham kom be ji na oron rugukam ihin nu ba ye si ham nu reenu de arenu du gi beji owu hia.